O kèn pya nam le zii gbene nam é mna maa gbia tèn muɛ ye pya nam é Bari wɛɛ dem nam a kɔrɔ tõp-bo nam a kɔru tõp-bo a ma sor i ye le buɛ a karu Kporgor Tai é lo m da te m da te wɛrɛ ne ããkuɛ i ɛrɛ pya a wɛɛ kpo nam é ba tɔr lo buɛ zii dɛɛ ya ãã dee lu waa wena kɔ lo nee mɛ a wɛɛ é zan sa ãã nu bee kɛɛrɛ top-bo tõp-bo a ma lu zii gbene nam é mna maa wena é bu si ãã nyɔɔ kèn a tura ga ɔɔ doo ne yebe kèn a meah doo naa le begah doo péé mɛ é lua kaana gbene nam é lo ale dɛɛ ni-ee é nu ãã si dum Oo boobor-m boo a sor o ãã top-bo so topbo a ya lu zii nam é siga nee ɛn-ma dɛɛ kɔ awu si kèn i le ama mɛa naavle na tema loo kèn lorgor kue naa i le na ba doo but kɛɛre wa doo a ɛrɛ kèn a tɔn é bu zii zii kue ayah saa ɛrɛ sor a boo doo kue ayah saa ɛrɛ sor a boo doo kèn sor i bip é bip lo nee a wɛɛ ãã lo nam ama kɔ kèn a é lo zan doo sa lu sor wɛɛ boo nu ah kia yii daah ãã ye sa kwene-zii muu doo m naa ye loo kpaa kén wɛɛ ãã tɔn doo a bia doo mmɛ sor a tén lu. Tõp- bo lu zii gbene nam é a le yɛ nam é a lu ka nam é na maa wena é maa ɛn-ma déé kɔ lo kam naa le lo gbe naa le a ba nam é m na maa wene yɛ pya nam é ale gara boobo nam le gara but lo m na maa wene é a lu gbene nam nɔr tõp-bo nɔr tõpbo.